El pobrema velaquí es el empicaeru. Si el mundu digital es pa trebajal pos bienllegau porque hazi las cosas más facis. Peru craru, quandu estamus de vagal, la tenología mos empica i mos quita de hazel i deprendel cosas que ala final mos hadrían abondu más felís. I lo peol es que los goviernus sabin qu'estas cosas están inseñás pa empical-mus peru assín i tó no s'arrochan a barajeá-lu.